لو كان بامكانى ان انا اختار قوة خارقة لمساعدة الاخرين ,هختار ان انااا <hesitation> اقدر انقل اى حد فى اى مكان فى اى وقت, هحاول ان انا اسهل على الناس ان هما يروحوا اى وقت او مكان فى اى بلد فى اسرع وقت